Ny fomba hanasako tsara ny tanako a: maka aloha aho rano, de lemana amin'iny ny tanana de avy eo hosorana amin'ny savony, de kosokosehana tsara amin'ny tanana amin'izay, tetezina tsara daholo ny elankelan-tanana, ny hohon-tanana de avy eo kobanina, de izy avy voakobana iny a de ahaha amin'ny rivotra.